حکومت چِھ سمأجی مسلن حل کرنہٕ تہٕ صحتمند طرزٕ عملس فروغ دینہٕ خاطرٕ ذأتی رویہٕ منظم کران۔ حکوٗمت ہیٚکہِ رٔویہ بدلاونہٕ خٲطرٕ مُختٔلِف قٕسمٕک پالیسی آلات استعمال کٔرِتھ، یَتھ منٛز شٲمِل چھِ: مراعات ، پابٔنٛدی تہٕ مینڈیٹ، معلوٗمٲتی مُہِمہٕ، تہٕ نوج۔